Ndaján yexuu comida ndanguo ñoo vexua ndandu nayungu ye'e, ndeguo comijan ndandungue ye'í nakuu ndenguo yanguo naxuu ñuxu ndungujan nikujan chí, ndavaxuu nruchi ján ndachioxo nruchi ndakaduxu nruchí nuu iyo'o ndajinixo nruchi ha'a chí ndakdu xuu nuu iyo nikuu nikandu chí unexo ninchiguo ngoxuu nuu yondo ndikoxu ya'a yandi yandixo kunchindo chinakaxu nrute ndai en escuduxo xhí ndakaxuu nrute ján chindakexu nruchi iin chikoxo nruchi jan ndakexu nrukuxu ján chikuita xuñoxo kunduján ñoxo nakón nakonde ñoxu ján nikuu ndakexu ñoján, ndakexu cebolla ján ndakexuu ajó, ndakexo uu oni nrá minó nakeva'a onré ndavaxu comida ndokan comida nruchi ján ndavaxuu yikonxon nduva'a ndiko nidoján nikounde nduve niko kachimexo nikochimexo nduchi nakexo kuu yexo'o, nakunden ke koi ka'a comida ñexuu ñuxuu yee comida nanguo onre yexo comida nanguo oñuxu onika comida nguionka ye'e inaxu ñuuxu.